Ko iyo ore kaa kui'a nda'anchi, ka kui'a ko nanda'aso ndute a iyu'u nama a iyu'u cloro lakaso te na nda'aso, xi wa ye kuu <noise> kuu kú kuu ñe'e nda'aso.